<noise> Niw Zilan kam, yedu ɓe ɗo mari ki tolle bana hangi, bana fish and chips, bana pavlova e kujeeji luttu ɗi. Ñaam minda wonta ɗon ɗum belɗum, ɗum daraja, ɗum ɓe naftirta.